Oimeyave mopeti kunumi <hesitation> opia jokuae <hesitation> oñemomete oyoipereta mbaeguiyave jaema o iyemomkate iruva, iruvare yave <noise> jaema opokoko <hesitation> iñakañimako oi jokua imiari yemongeta oyapovaegui omondoroko jokuaeñemomiari oyapovaereta <noise>